मेता घौर मू खाणो खाण पसंद ची क़िले की घौर मू हम अपरा हिसाब से अपरा स्वादा अनुसार खाणो बणे सकदा और हम अपरा मन पसंदीदा खाणो बणे सकदा घोरों जू खाणो वंदु उ ताज़ा और स्वस्त्य ले भी बढ़िया वंदु और येता बणोंणा समय हम अपरा परिवार दगड़ी भी समय बिते सकदा।